Mangaa e̱ste̱e̱, <hesitation> ge̱jyoꞌ na̱gu̱ma ikhaa gúwan ga̱nꞌ, gúwan ga̱nꞌ ríí, <hesitation> e̱ste̱e̱, guaꞌdáá xa̱bo̱ cost <hesitation> bre rí nawa̱a̱n gúwan ga̱nꞌ, na̱gu̱-najno̱ꞌ khaa jnii khaa yaꞌ ndúxkuun, ndúxkuun tsu̱du̱u̱ yaꞌduun xúꞌwí ndúxkuun tsu̱du̱u̱ ne̱. Mí xúꞌkho̱ má mangaa, nago̱ ne̱ yaja mangaa, jaya naꞌga̱ mangaa, naa- mi̱gi̱i̱n jma̱á ne̱.